Yamtu biasa pasu pamasan nana kumande saba ku ku marasa tumande pa masannangki. To biasa na ho hobingku laona magolo silong sola solaku supaya buda sulata buda duka cewek tandaiki supaya ende rupang tu mabene. <noise> To pajamanenni supaya tea tu tu <hesitation> turu turu ja banua supaya majama tarruna ku purai majama supada den penghasilanku. Bisa na biayai tomatuangku atau ading adingku massikola pa. Didukaki masannang supaya, <hesitation> sirimpunna subawa si polopoloku karna <hesitation> marobona tu bisana si pacarita carita kapoloku. Iyana itu pumasannanga iyatu kumande, ale maggolo, ale majjama, silong kapoloku.